Iningi kuundi umbere kwasababu mbe wuo ngaukora mgeukora ngete maru huo mndeni ngeve via na soko ngeve tema kwete harungi dio lafo basi ngaekora ngahenywa ngaenu takpishwa.